بقوله حاول تخلي مصروفاتك على الضروريات وبس, وابتعد عن الأشياء اللي ما تحتاجها, جرب توزع راتبك اول ما تستلمه, جزء منه يكون للإدخار وجزء للمصاريف وجزء للإستمتاع لذلك راح تعرف وين يروح كل ريال, وبتقدر توفر وبسهولة.